Estoria. Lucas quería avançal ena moa cuna de sus ideas assurdas: el bombín bombín, un bombín que lleva sotru bombín eno artu, convencíu a angunus usuarius pa gastal-lu. I prontu se golviu viral, enque alo cimeru la genti lo consideru ridículu, acabu siendu adotau por diseñaoris hamosus, convirtiendu a Lucas nuna leyenda del estilu, al menus comu sueli passal nestus tiempus tan avançaus por una temporá más o menus larga u corta según se vea.